Aadoolu mu feŋolu le miŋ ye a loŋ folonto kuolu lemu. Bari komi jaloo ka miŋ fo laweniiri, soori di paasee. moo buka baluu baluunna i ye a fo nte fele. haa. aloori ko i bota moolu le bala donku. nna cosaani kuolu. wolu mu kuulu le ti minnu ye a loŋ ko i ňanta i konseriwee la le hani nbe i modeeriniisee la. Bayiri. sii oosoriduwii nte la garandi meeroo ko nňe ko, ti waa wiiwuri komi nte la dindinyaa mu nbaluuta ňaamiŋ, se paa posibulu. bari saayiŋ, ate ye walooroolu minnu soto, a baluuta a la daŋ la sosiyeete puru a ye kana moolu ma. puru a ye, a a ye reeyaalisasiyoŋolu ke, nbe wo doolu taa noola le komi repeeri puru nŋa nna bii dadaa.